الناس خصهوم يكون عندهم حق الإختبار ديال البلاد فين باغين يعيشو. هاد الحق غادي يساعدهم باش يتأكدوا واش الحياة البلاد غادي تكون مناسبة ليهم من جميع النواحي: ، فحال الثقافية، واللغوية، و الإقتصادية، اواس غدي يكونو فرص ديال الشغل كتر، و جودة الحياة واش حسن من <hesitation> دولة و دولة